<noise> Gny tena ilava azy da mamono ny karazam-biby: <noise> ny Hao, gn' atodik'Hao; <noise> mipetrapetraky agnatin'ny atidohan-tegna sy gny volotegna. Da igny avao koa gn mampiparitaky gn ny savony am <noise> lohategna.